A cam ba mɨndata dɨmau mɨnga ta dɨma tledɨ, mɨnga tiya dɨm mɨnga kuwa zu, mɨnga vazuwa kwakwi, mɨnga kɨrma zuwa kwakwi minga dɨma in ɨmam? Mɨnga tiya dɨm mɨn kuma gagitsau, mɨn dɨma kul sannan mɨn buwɨn mɨnbi dɨma shɨna daga tuka mɨnka dɨma tawazɨ kamɨn buwɨn bi tladau mɨn ka tleda kani, mɨn tleda ta tsṫra har buwaka kida har bahiya ta kuwa kɨhar bahiya ta imam har bahiyata lɔkaci bamɨn dabi kirma mɨn baya kwakwi sannan bayancin wan kaka wa cananɔ geyi dabam dabam ba mɨndata dɨmusṫ wuti wutɨ nakɨn mɨnga- minga iya buwɨn mɨnbi laba pandɨ mɨn bɨsa kam mɨnga lya ghana kani, mɨnga lya rufuna kam mɨnga lya- mɨnga lya <hesitation> daɗɨma valɨm, mɨn, daɗɨmaza sa ɗaɗa enada piyusa sɨm. Mɨnga lya buwɨn bi dɨma duwi cananɔ badɨ kamata mɨn dɨmusɨ mɨn buwai mɨnbi dɨmau, tɔ tɨja cassɨ, tuwahɨ-tuwahɨ a ti cass a ti a cananɔ bamɨnda dɨmau amman karsheyusɨ ji lallai mɨna dɨma tladi ji kɔwena lɔkaciye ki hamba mɨn sɨna tlɨn jika kuma mɨndɨ ga dɨma ki dai dai gwargwade nuwɨn kuma mɨnga buna kasu mɨn dɨma kasu mɨn mara hamba mɨn da buwa kɨn mita ina wutlɨ mi ɨna shaura tlɨn lallai a cananɔ bamɨn da dɨma ka jikani, mimma ta jigim wɨn wanka a mbanu, mɨnga buna vɔgwahṫ mɨn buwɨn bi dɔna dukan hamba dɨ kama tami dimau, mɨn dɨmau sabɔda mɨn dɨma cam ba mɨnda bi minda bi ta ɨna ghamuwɨn dɨma tare ɨna mɨn bawana dukuna fukɔ kuma mɨndata ɗɔna mɨn data rawa rawawu, lallai a cananɔ bamindata ɗɨma jikani.